La fa menaka moa izy mitovy avao ny aminay any, fa raha ny ampiasako indrindra moa zany le eto de huile de soja, iny mba moramora, mety ampiasana amin'ny zavatra jiaby, mety ampiasana amin'ny na mahandro na manendy, mitovy avao lie ny asany, zay ny fampiasako, ny hitako aminay any de ohatr'izany manahiky ohatr'izany ny eto amin'ny- eto Antananarivo.